Nwala owa-ato, owa-anor, awa-ise owa-isuru, owa- Asa, owa-Asa to, owa-itolu, owa-iri, owa- lol- ni-otu owa-nrina-abo.